La misy vatany moa rolahy ñy biby afaky miovaova ñy feony: -Manahaky anizao ñy biby atao hoe :"minà",biby io miovaova feo mba hiarovany ñ'ainy <shushes> aminy ñy loza mety hisy na ñy fahavalony. <shushes> -Eo koa ñ'atao hoe :"voron'ala ",voron'ala eo maro ñy feo hainy. <shushes> -Ao koa ñ'atao hoe:" papango ay" zao. papango o lafa i misy feo ha misy feo reny. la tonga de hainy zay.